بختارعالم احياء لدراسة البيئة وانه يتأكد من وجود موارد في هاك الكوكب، بختار مهندس علشان بناء المساكن والبنية التحتية بشكل صحيح، وبختار طبيب للعناية بالصحة وعلاج اي اصابات او اي مرض يعني يكون ادويته جاهزة، وبختار- ويكون في مزارع لزراعة الطعم وتوفير الغذاء.